Alura la lampadin-a a funsiun-a cun l'eletricità, a ie ün interi ün interütur, ëntà zgnaché l'interütur e parei la lampadin-a a s'avisca e ai la lücce ë la stansia